Lu tempu in Perù è tipicu di li paisi di l’equaturi cu caudu, friddu e pioggi sparpagghiati duranti tuttu l’annu. Lu Perù è un paisi ca havi sia mari ca muntagna e la so temperatura varia da li trenta gradi a li deci gradi sutta zeru. Ni lu periodu nvernali, li muntagni prisenti ni la parti affacciu a lu mari, sunnu cummigghiati di nivi, mentri ni la parti di la Furesta Amazzonica li temperaturi sunnu chiù auti e mai cadi la nivi.